﻿Hati, ebintu bikahindukamu, tibikyaali nkebyakala. Esaaha kakuba zikukwaata osobola kugenda, kunuuna twineyo amaduuka agari kutunda emere erikuba ehiire, nogura emere nogireeta nootekaniza bwangu, lundi nosobola kugura emere ya back push beitu nabwe nikirugiirra habagenyi kki abu orikureeta habwokuba obu bakuba bari abagenyi abeekitiininisa ekyamaani noba oyine kukoraki, nyowe nsobola <hesitation> kugenda mumaduuka agakutunda emere eyeehiire <hesitation> already, nkagurayo emere then nkabateekaniriza nikwe bagende kwiija musaaha ezibampaire, basange ebintu bihiire <hesitation> byoona biloho mbateekaniliriize.